لا أنا والله أميل للبحر <noise> أكثر من الجبل خصوصا أنه في هدوء وإسترخاء وصوت الموج يعطي تشذي راحة نفسية غير إن البحر يذكرني بالشواطئ والسباحة وأنا بعد يعني من أهل السباحة فممكن تفهم هذا الشعور أما الجبل حلو والله بس حق المغامرات مو نفس أجواء البحر إنك تنزل بحر وتجعد على الرمل وتشذي يعني